Pues noxa xa kudi ñinu nxi te tna'ati, kudini uya, traiati, kudi ini traiati, <hesitation> tuxi, di inti, ku kuxati, te no xa xana dani te ndadati tuku vaya.